لو اقدر اكون حيوان بري ليوم واحد بالطبع سأختار الأسد لأنو ملك الغابة ، في الحقيقة يوجد العديد من الأسباب لاختياري للأسد ؛ يعجبني شلون يتحرك بثقة ، احترام الحيوانات الأخري لا مسؤولية ما يخاف يعتني بنفسو ، بقطيعو ، الرهبة التي يمتلكها نعم نعم.